<noise> biby folo <hesitation> arakaraka abèzagna anazy. <noise> <hesitation> Misy vitsiky de <hesitation> kojejy, de <hesitation> kalalô, aveo andrôngo, aveo bibilava, avakeo <hesitation> posy, amboa, aomby <hesitation> tigra, tigra tsy haiko agnarany amina teny gasy. <noise> Tigra ahaizanai azy avakeo elephant